Oto la merek kal so, na hapu merek Toyota, merek Daihatsu, merek Honda, Mitsubishi, Zuzuki, Wuling, Kia, Isuzu, Masda, ma Hayundai. Ma merek esa neme Eropa mai so na nade mere ini mobil merek Audi.